Ju nun sugnu bravu pi nenti a fari giardinaggiu e pi stu mutivu nun aju né chianti né ciuri. Quannu provu a occuparimi di na chianta, chista mori dopu picca tempu. Ma chianti e ciuri mi piaciunu lu stissu, tranni li ciuri tagghiati ca mi parunu cosi morti.